Acara pernikahan yang bagus yang sopan yang iko depe atorang supaya dong baku bawa bae-bae sampe tua itu musti iko dia pe adat jadi maksud dari dia pe adat itu supaya dia jadi doa jadi selain jadi doa itu dia jadi restu dari keluarga dari dong dua yang nantinya jadi laki bini itu karna kalu acara pernikahan kalu cuma biasa-biasa saja itu kadang orang di sini itu dong pe keluarga jarang bukan jarang tapi yang datang itu cuma sadiki tapi kalu dong ba nikah pake depe adat itu yang datang itu keluarga dari laki-laki dari parampuang itu rame karna dari adat di sini itu banya depe prosesi depe tata cara itu mulai dari maso minta. Habis itu kumpul keluarga ada juga acara nikah itu di situ banya orang baku bantu orang babari di sini dong bilang lilian lilian itu keluarga yang jao yang pigi kadang so ya berbulan-bulan la itu <noise> kalu dong dengar keluarga kawing dong datang datang iko baku bantu kadang kalu iko adat seatorang adat perkawinan di sini itu depe acara puncak perkawinan itu misalkan hari ini acara pernikahan dong ba nikah hari ini itu tiga ampa hari lalu tu itu so ada so ada keluarga yang bakumpul so ba lilian so mulai persiapan-persiapan ada yang kalu di kampung-kampung itu dong so kumpul kayu so biking sabua muka rumah sampe blakang rumah ini orang banya yang kerja jadi ada dong pe istilah lilian lilian bakumpul abis itu kalu pas pernikahan ba nikah ini juga keluarga-keluarga yang dong anggap. Dong pe orang tua-tua dong pe om-om bibi-bobi itu samua datang samua datang iko iko apa saksikan dong pe acara itu dong pe nikah itu makanya acara yang paling bagus paling ideal itu ya itu harus sesuai dong pe tradisi adat itu karna memang so dari dulu so ya so barapa puluh tahun bahkan ratusan tahun itu acara ini so menjadi <noise> tradisi so menjadi kebiasaan sehingga skarang kalu acara pernikahannya kalu dong bikin sekalipun ada keluarga yang hadir tapi bikinnya di tampa-tampa yang kaya di apa di gedung pertemuan mewah itu menurut kita si kurang kurang ideal idealnya bukan karna <noise> dia lancar atau apa tarada tapi dia pe apa depe nilai depe nilai yang memang dari pernikahan itu tu samua keluarga datang bakumpul bakulia baku tatap muka baku sayang dan baku inga sehingga itu menjadi. Kadang menjadi doa dan menjadi amanat juga bagi laki-laki deng parampuang toh yang dong ba nikah itu sehingga dong jaga amanat itu dong jaga restu itu itulah yang menurut kita sangat ideal kalu sesuai deng pe adat.